قلعة أكيد لأنها تحطيك إحساس بالهيبة وتكون وايد مريحة، سفينة فضائية ما أذري وايد غريبة وشعورها يخوف فوج هذا ماكو أحد وياك.